Han nan'an wa'anu mayɛya ho sunle ɓa ya we wa'ara han sunle um juwa sunnu mɛ zɛrɛ yɛ han sire bonu matete suliye-na mibin kɛrɛpu-ra mibin sandale-la mibin babi-ra mibin um talon-na mibin ɓa hanna se tapɛtira um <hesitation> han bɔte han bɔtera han bɔtera ɲan mibin han ɲan boni